Tsy mankatia voninkazo za dia tsy tsy mahay resaka voninkazo loatra fa vitsivitsy fôgna zagny voninkazo haiko: rôzy, radria, dia zay. Zay ihany ngambany.